सामान्य त जिवनमे काम से ले को आराम तकके समय समूह फरक फरक बा । डक्टरके अनुसार या आदमी अपने अनुभव कैलाके अनुसारसे आदमीके कमसे कम दिनमे आठ घण्टा काम करेक, आठ घण्टा आराम करके कहेला लेकिन यीहोमे कथी फरक होवेला कि काम कहियो ज्यादा ज्यादा होजावेला, काहेकि बार्हु पन्द्रहु घण्टा होजावेला । उहेमे खेलकुदेके भि समय निकालेके परेला । डक्टरके अनुसार ज्यादा से ज्यादा काम कैलाके वादमे सा सात घण्टा चाही, बच्चाके लागि छुटे, जुवान आदमी के लागि छुटो जैसे कि बच्चा आदमीके कम से कम दश बाह्र घण्टा सुतेके चाही । उ सबके आराम मिलेला जैसे कि तैका बुर आदमी सब होगेल, जवान सब होगेल, ज्याद से ज्याद सुतला से समस्या देखावला । नरमली हमैस सबके सुतेके कारण बा सात से आठ घण्टा सुत सकेला । एकरा सुतलाके कारणसे डक्टरको अनुसार कथि होवेला जौन जौन कि यितना यितना कम सुतला ऊ सबके समस्या होसकेला काहेकी हटहतटाक होएके बहुत डर रहै उहे से कमसे कम आदमी आराम करे खातिर सात घण्टा सुतेके चाहि जौन यि रुटि फलो न होवेला नेपाल मे लेकि यि रुटिन सबके लागि उपयोगी बा ।